Aminy ñy filaisa noho ñy fandehana antomboky moa :- ñy mandeha antomboky ñahy ñy tiako ñatony tsy mamozaky anteña loatsy ñy mandeha antomboky ee ro mañampy anteña hañampatsy ñy taola teña, manahaky anizay koa ñy fañenjaña ñy vata teña aminy ñy fiaiña teña isanandro.